<laughs> karazan̈a kolerany fan̈eva mety misy, ia misy maro baka zio. Ary fa izy amy ziôty fa afa misy fa tsy hay feky kolera nino fa aharoarakan-drô raha io. Za mandiniky mety telo-polo iô iô koa zen̈y karazan̈a kolerany fan̈eva.